K'olik ri rechkumb'al ki'chukxik chirb'anik ri jab'taq wooy, kepliqb'iij wa'chi' xki'xko'k e mlob'pxxot mu ki'yo'qaan chu q'aaq' k'o ri tzakb'al cheri kb'anik kb'anik ri xk'oo k'o nk'eej t'u'y ki'b'anik, re te ulew ki'b'anik are'k'ri'ki chkunxsik chemo rtzakik ri mlob'mu che ri tchaq'xik chu q'aaq' are'kri'ajwi'k'olik ki'b'aan k'o ch'iich'kiy ki'b'anik chemo kichkunxik ek'ri xk'oken elew k'i b'anik, no'j qka'yij más utz i kcheq'jik más uzt rtijik, ma's uzt chemo rcq'ajsxik njeel ri ke'q chkunb'al ri ki'b'anik xk'oo de ulew.